Ɗe woodi ɗuɗɗi, e woodi parpasaw, e woodi lingu pepatu, e woodi kurungu, e woodi lingu shark, e woodi likkoyn bodiyoyn.